<hesitation> Raha hoe hanina <hesitation> biôlôzika zany an,a <hesitation> izy zany rariny, rariny si longany izy raha ohatra hoe lafo satria a <hesitation> le akora agnatiny de ko- ampy sara fa raha ohatra hoe a <hesitation> ampitahaina amle sakafo vita industrie, de bio zany an mbola ara-ahasalamana sady azo antoka kokoa, de normal be izy raha ohatra hoe lafo.